Ɓɨso ku ɗa ɗom dangmun kai ɗangmun ƙɨrimta doya ku wake ku ass zelleng ku gyioro ku kom ku ko kuu na fada ku gyioro ku shwakaa ɓiimop des kuɗa ɗom ɗang mun kɨrim pe ba sakal ɗii muw pe tong mun ku mwase ɗeni kat kɨ kat meɓi kutɨ kɨ shel pooka ɓee nikɨ wun shet, kamin ka kat ɓii kutɨ ka shel pooka pesese ɓii ɗaa ɗom ɓii ɗe ni mop dang ɓa a sakal ni weenta kuma ɗaa ɗom riret ta sooɗii. Doya ɗe kat kɨtap ka cet kai tap foon sa se kif yi tokka, wake kɨtap ƙɨ cet kɨ shel pinmuan yini kɨ kat ni pee ret ƙɨkam yi shimshi. Rep waar ku kɨ cet rep kɨ ess rep waar tikai tɨ ɗii kɨ mok ɗii kurep gioro ɗee, dɛ sakal nya poome ni pe fel takat'a mop mun le gag sakal ɗika ɗee ɗaa kyakar ɓii ɗee nimop a kat a ne ta so ɗɨe. Ɗaa ɗom ɓiiso ɗee ninmop riret ɗang ɓii ba arr kat ni kuta kat ta soɗii.